Ipisekatuvareta oime ñanoi aníiiis, oime ñanoi pienta molida, oime ñanoi comino, salsa de soya, ajinomoto, <hesitation> doña gusta pollo, carne pegua, arukapegua, jaeramiñovi ñanoi ajo, jare iru mbae mbaereta, ombopise katu tembiuva